Pues jue yëdun tyun ko'o najk puy kyëxp kubawëwayn tu'uk yë clavo kë myaj mat'sëp, tu'uk yë martillo wa'atëp myaj masëp jadunt's dun kubawëp axta ko'o kyëx kunax tët's najtyë jadunën.